Ukara ere efu yẹ una ọvẹn ọgwu ẹre enyi ware ukare yẹ ene jẹ ginang etoni ukara yẹ emo anyi ware ọgọn ọgọn agagara yẹ erẹ edana enyi ware Gbọgbọri, gwud wa ọbok ọdọm asọm bẹ arre ga ukara emo agomo jẹ ara afu. Nam domo yẹ, nmara nfu ginang ga ẹtc̣ogbọ jẹ, nmara nfi nkpi ẹtu ye asọm yẹ arre ga ukara afie ano ware ndimi mọni dudu mong jẹ ẹtu nwẹ edomoni gbagbagbaga etoto ashi iri itọni izɨ̃m izɨ̃ngẹ ukongọ irẹ yẹ, asọm be arre je ga ukara sẹ emo abọni izɨ̃m afe jen abanga ẹtu yẹ ẹnong iri jad iri isse ma utu enegẹ ma asom bẹ anugo ga imi ẹtogbe ga yẹ odo egọ nọ yẹ anugo ga imi ẹtọgbo ye eme etu etọ ema ogon etu. ejak ere yene asọm bẹ arre jẹ ga edada ẹfa, ejak ere asọm ye anugo i. e ga imie efa nwa ga emo ekpo kpọri ene ashi ginang ga ẹtọgbọ yẹ nam nse, nyẹnẹ ni ọvẹn. Ogwu ye osọm bẹ arre ga ukara ana anyi ware emo anyi warre mann ẹgwa gwa ye, agagare yẹ inong ire ginang iri igwa irinang iri igwa mọ ejunga emo are ginang ara afu ara afa anong mọ anyi ware ashi ọvẹn yẹ odo nsang nne sẹ asọm bẹ ere ga efa abọni izɨ̃m are anyi ware wa, sẹ emo abọni izɨ̃m ara afe ware obok nọrọ bẹ ire je ga odom ẹzam anyi ureme ọdọm egọt jẹ ga ekokogi . ga ye odo agagara azagani ọvẹn ọgwu yẹ erẹ egọmọ ọdọm ẹzam ga ekokogi Nọrọ we egẹrẹ wa agbogboi we iri itun gerek ga ọbọk warẹ mẹ evọi itun ma e zam ibi yẹ enong ẹvọi itun ma ẹ zam ibi yẹ enọng ẹvọi ware igomo mo inuga asọm ga ọgwu gberuk, nam nni, nni, nni nsang nne sẹ government asọm bẹ arre ga ukara, ema akana ware anyi ware ọvẹ̣vẹn be ma utu ere ẹnẹge ma nọro yẹ emo. Ana oven bẹ gwud anyi warẹ ma noro wẹ ire ga im ẹtọgbo mi iri igọnọ irẹ eto asọm wẹ arre ware ga ẹtọ ara akararẹ ware. Abere ga ẹtọ ayọrọ ara ana ọvẹn bẹ gwud anyi ware, ga ye odo wa ẹdada asom be arre. ga efa anobo ye ana ọven bẹ anyi asa̱m ga yẹ odọ efa yẹ eda enyi, m, ẹda ẹnyi asọm bạ arre ga ẹfa nwe, wa, sẹ erẹ sẹ emo ashi sẹ emo agọmọ efa nwe abọni akpọri utu asọm be arre gbọgbọri gwud yẹ ẹfa nwẹ enobo ye ekpọri emo agere ọven ẹjara oven yẹ ese gangẹ ga ẹfa nwe ma ukpuga yẹ ẹsẹ gangẹ egọnọ ye a gọm mo ana ọvẹn anyi ẹmọ k e soọd ọbọbọk ayo, ago m mo are bẹ akẹ uzot ara ajad. Agomo ara arẹbẹ beji ara aji nẹ ẹri minini yẹ yẹ ayẹnẹ ere gwa, wakawo yẹ ẹgare wa ga ntake ene ẹfa nwe ebi yẹ ọbọk, njẹ ayene mọ una uru uji ọgbobini, yẹ ẹvọi ato adọn ogbogboi nwẹ are o! Yene ọven bẹ sẹ nna mọ nyi emo ga ye odo ọvẹn bẹ anwẹni nji jẹ wa asọm adani afẹ ga edudu je. O! iri isɨ̃ngẹ ukọngọ gberuk sẹ ma asom wa anre warẹ ga ẹfa sẹ ma ọbazi we, uru unyi efa sẹ ma ọbazi wẹ uru unyi ẹfa se ukpọri emo, ukpọri emo adọn emo awuno arẹ eto asom bẹ ana emo adomo ẹfa jẹ etoto. yẹ esang ẹnẹ wa ọvẹn bẹ quid yẹ esega ọbok. Emo je ẹbi, emo ada na ugot etu ababa ẹ yẹ enong emo anong ara abere ara agomo ọvẹn nwe ara afi asọm nwẹ bẹ. Bẹ emo afẹ sọọd abọni izɨ̃m ato adon ogbogboi ara agom mọ arra afu ara afa anyi asọm nwe yẹnẹ wa asọm nwe anobo ye emo agomo oven nwe ana ọven yẹ enong ekang emo esuse ebani ẹfe ẹto yẹ ga obok mong ifinang yẹ ga obok enong ere ese efu ẹboni izɨ̃m evra Ada ga egbeghe ayo ema yẹ eusi ye ama ọvẹn, ema yẹ ẹvọi agọmọ ẹgbẹgho nwe ana oven anyi asọm awọbọ jẹ gangẹ azɨ̃ne, edada nwẹ edade ayo asi awọbọ jẹ gangẹ azɨ̃nẹ wa egbeghẹ anong afa ada gange akong arẹ o! Agere odo ngononi n gọbọ ọven yẹ enobo yẹ nsi inna nyi asomam ashi ga egbẹghe nwe ẹbeneni aje. Ẹ bẹne jẹ gangẹ ẹzɨ̃m afu anwẹ ye afa asang ọvẹn ga ọbọk asom nwe bẹ abọni izɨ̃m arre ga efa eda na awa ubeme so ẹgbeghe ejare egbeghẹ yẹ efa eta yẹ ga obok gom mo ana ọvẹn anyi asom abo ga ye odo ada gange eto asombẹ anoyẹ gange eto asombẹ anoye gange ga edudu nwe ginang ga imi etọg bọ etọgbọ eto inugo ga ima ga ima ibọni izɨ̃m ito efa yẹ erẹ ekarare ware ginana ga imi etogbọ ye inugo jẹ ginang ga ima.